þetta er algjör óþarfi er meðal verka á sýningu listamannsins Leifs ýmis hér í listamönnum við Skúlagötu á sýningunni gefur að líta grafíkverk með tilvitnunum úr hversdagslegum samtölum já við verðum að fara að hittast illa farið með góðan kvíða það má lesa þetta með mörgum gleraugum

getur verið vissulega kannski kómískt og líka mjög

allt þar á milli sýningin nefnist handrit þriggja og hefur að geyma hundrað og tvær grafíkverk eru framhald af fyrri sýningum Leifs ýmis þar sem hann vann með einnig með áletranir en með annan efnivið fyrst

síðan bókfell og nú pappír og ég reyni að velja setningar sem hafa

hafa ekki eina merkingu það þessum setningum eða hvernig maður segir þær þær verka kannski svolítið sterkt á mann ekki síst því þær eru kunnuglegar þetta eru kannski svolítið setningar sem koma oft fyrir í daglegum samtölum varstu að glósa hjá samtöl sem þú átt við fólk já ég ekkert stress svo er ég líka oft að velta fyrir mér oft er maður er að segja eitthvað út í loftið sem hefur kannski mikla jafnvel heimspekilega merkingu sem kannski áttar sig ekki á Leifur Ýmir opnaði nýverið aðra sýningu í og þá var þessi gamla skissa af einhverju fjalli það er svo magnað að vera á Ísafirði á Vestfjörðum þetta lítill spegill á umhverfið þar fáið ykkur endilega meira já nei nei geturðu lesið

eitthvað um karakter fólks út frá því hvaða verk það velur sér já ég

fólk opinberi sig óvart gagnvart verkunum það má líka líta á sem kannski

mörg andlit ég get ekki alltaf verið með samviskubit yfir þessu

er sjálf konungsbók sem allt þetta byggist á það byrjar á Völuspá þar skyggnist Gísli Sigurðarson rannsóknarprófessor á Árnastofnun að tjaldabaki þessa þekkta og áhrifamikla kvæðis þetta eru fjórir þættir og ég reyni að fara aðeins inn í heimsmynd fólks á miðöldum hvernig fólk horfði á heiminn himininn og jörðina og tala um þetta með tungutaki þar sem guðirnir eru á himnum og við mennirnir á jörðinni svo held ég áfram tala um orðfærið hvernig eldfjallalandslagið hér og orkað á fólk sem hingað kom hvernig þetta kemur allt saman í Völuspá þegar hún er að kljást við að lýsa heimsendi sól

fold í mar hverfa af himni heiðar stjörnur geysar eimi

til að komast í samband við annan heim og fá innsýn inn í framtíðina og í lokin tala ég um Völuspá

stóru myndhverfingu sem hún er þar sem er verið að lýsa heimi goða og

manna og

verið að draga upp mynd af ástandinu eins og enn er gert í fréttum þar sem allir eru að berjast og drepa hver annan og ljúga og þessi hegðun muni leiða til þeirra glötunar

sem Völuspá lýsir

í og þess vegna er erindi Völuspár

en fyrir þúsund árum rauðum dreyra með hlutverk völvunnar sem flytur kvæðið fer Brynhildur Guðjónsdóttir Völuspá er eitthvað sem ég þuldi í sveitinni þegar ég var að sækja beljurnar þegar ég var krakki manna ríður Ragnars eitthvað svona sem talaði til mín

ekki endilega manneskja sem veit alla hluti hún miðlar þeim hún er millistykki milli heima hún veit hún hefur séð allt saman í gegnum aðra hún situr úti hún kallar Óðin til sín og spyr okkur ítrekað spurningarinnar enn eða hvað sem þýðir

að heyra meira og í lokin

að ganga fram af mér og hún flytur síðasta spádóminn og svo deyr hún í þeirri túlkun sem ég

sá sem er millistykki fyrir svona stóra sögu og sér að þó svo að jörðin komi upp úr ægi

og við getum byrjað aftur kemur alltaf hinn dimmi fljúgandi þetta er hin eilífa hringrás ganga fram af þér og og hverfa hún gerir það fyrir okkur hvernig býr maður

fyrir Völuspá

góð spurning ég gekk út frá því að það væri ekki eftir neinu að

herma því það er verið að búa til heiminn í kvæðinu og hvers vegna ekki að leyfa músíkinni að verða til úr engu ég byrjaði á því að skjóta á Brynhildi

og hljóðum meðan hún las og hún stundum við og bjó til hljóð með og það varð að einhverjum vonandi kristallast í einhverri músík heillar þetta kvæði þig jafn mikið núna og þegar þú kynntist því fyrst já þetta opnaðist fyrir mér þegar ég var í námi hjá Haraldi

í Kanada ég sat einn vetur hjá honum og las eddukvæði við vorum bara tveir og þarna opnaði hann eiginlega fyrir mér kvæðið og þessa þessa stóru sýn á heimssöguna og hlutskipti manns og

guða eða glímu manna við guðdóminn sem þarna birtist sú hrifning sem hann náði að vekja fylgir mér ennþá ég er að reyna að koma henni til skila í þessum þáttum